طعامي المفضل دايماً في كل وقت وفي كل شهور السنة هو ورق العنب، <hesitation> صراحةً ما يعني ما أحس إنه في ناس كثير تختلف على حبه لأنه مرة لذيذ، وأحب ذا ورق العنب اللي يكون <hesitation> مو المصري لا أحب ذا اللي يكون حامظ في دبس رمان وفيه ليمون، أحب <hesitation> عموماً إنه أحس بلذعة الأكل وأنا آكله، فهذا أنا دايماً أشتهيه ودايماً حتى أسويه في البيت أو أشتريه من برة يكون جاهز، إني أحبه مرة.